نقوله يخمّم بلي الناس قاع كيما هو. قاع عـ عندهم حاجة يخافو منها. قـ هاذو ناس <hesitation> كيما هو. ما لازمش يخمم بلي راهم يـ <hesitation> يجوجيو فيهم و لا راهم يضحكو عليه و لا. و يكون عنده ثقة في نفسه و في الحوايج لي راه باغي يقولها.